Tena marina e, tena tsara mihintsy ilay izy fa izaho izao dia miandry mihintsy hoe rahoviana re ny tohin'iny izao no hivoaka e, tena izaho mihintsy angamba no ho eo amin'ny loha laharana amin'izay fotoana izay hoe hijery ny tohin'iny